Ai mitombona tsara si aby zany. Ra ohatra ka hevitra tsara alôngany le amenô. Ra hevitra tsara koza marô ka de ho lavina va, ra eken'olona eken'olona maro si izy indrindrindra de tsy azo lavina si Igny.